پیاز او اوږه باید په یخه هوا کې وساتل سي، په جالی کڅوړو کې معمولان وساتل سي څې رطوبت ورته ونه رسیږي. که چیرې په صیی ځای کې بند سي نو د یو هفتې لپاره او یا هم <hesitation> کیدای سي د زیات وخت دوام راوړي که صیی توګه باندې ذخیره سي.